Vallzimi tango, që është ni stil i famshëm i vallzimit edhe muzikës, e ka origjininën nga Buenos Ajres edhe osht ni simbol i kulturës argjentinase. N'Argjentinë poashtu edhe futbolli ka ni randsi shumë t'madhe edhe ka prodhu shumë emra t'njohun në futboll, si Dijego Maradona, Llajonell Mesi edhe plot të tjerë.